Arakuvo pe ko ujaete ye ma vae oyekua ñatiu omaeño kavia ya ne kirei yake ye esa ya no uajaeete ye ma ñatiu jeta, jare jakuvo, jaema yaeka kirei ñamuatati sugüi va agüiye vaera ñaneopi jare omaeñoavi yake